कुई कुई जानवर्याभी गुणा हुस्यार रोहे तिन्रो कोई सिकार करने। आवे की तिनरे कोई मारने आवे ती जान ले ने जान ले ने ती। काई करे की अपने छल से बची जाए जैसे की पोलो गिर गिर। रोहे ती गिर गिर जान जान जाए तिन्रो पोलो स्कॉलर हुई जाए। ने पोलो कॉलर हुई जाए ने <hesitation> ती कोई देखी। नहीं सके <hesitation> ने कोई नरकाज मारी नहीं सके। ने जी रे ता <hesitation> जी असा करे ने ने छिपी जाए।